أكتر رحلة بجد مكنتش متوقعة إن أنا هستمتع فيها كده واستمعت بيها بمراحل عن توقعاتي كانت رحلة دهب ، بجد جميلة جدا ، مناظر طبيعية وكمان الطلعة مع الصحاب بتحلي كل حاجة و <hesitation> كل الرحلات اللي كانت موجودة هناك اللاجونا وكله ، كانت حاجة ممتعة جدا